La kuro’ xen e fá’tá’ my tü tambor fá’tá’ ju ñíi’ i ju jmíi kierá’ jná fáá’rá’ tü <hesitation> tü lo xóó fá’ dsa jáaá e e tü jö ejö mý tü e fa’ e jmóó tá’ kiä’ my juýý ‘mo, my juyy ‘mo jmóó tá’ kö ‘ná’ ää köö <hesitation> köö kö tó ‘nó algo así dse lí kö e re fáá’ra jö nɇ e, jö tu jmóó tá’ xa ñó’, ki ku kuⱥ’ ñó’ re faa´ra jö jötu ñí’ jö dxátá’ loo, lóó ráá’, lóó kuⱥ nuu o lóó xóó e jöba e lii sý’ tá’ my tü ló xóó, elii e ku kuɇ’n, e lii e xa ku kuɇ’n ñó’ e re lɇ tóó ñó’ i my juyy ‘mo tii ba jö e jöba e ïï e jöba xa fóó’ eïï e jöba i xa my ‘mo e bótá’ e jmóó tá’ ta jmí’ lɇ jmóótá’ la nɇ lɇ dse dsáána jná júú kiee’ tü jö.